South african adhaa ishian ghudio wonn muhimu worra familia aminen won dhib ishin kethuu yaani inamaanii woo wol hishimu aminen ñaam wol akaa heshima olle bulu dininen berre ghudio dhathi aminen woth jebiaf iyo familiaf dini mara birri wonth nujebisit dini